A' tulakal <hesitation> verdura kuyaan ti to'on <hesitation> ma' tan u- uyaab' k'in <hesitation> ti kib'el ki- ki- kumänäl junp'eel, ka'p'eel, oxp'eel k'in ya la'ayti' ya ma' ma' ma'lo' men men tulakal uk'atij <hesitation> a' tzuutz y ya ma' ma'lo'.